Hæstiréttur sakfelldi íslenska ríkið í dag í tveimur dómum fyrir að brjóta á lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu lögreglustjórinn telur ekki ástæðu til að íhuga stöðu sína vegna dómanna margoft var varað við framúrkeyrslu í braggamálinu að sögn oddvita Sjálfstæðisflokksins í borginni oddviti Pírata segir að kjörnir fulltrúar hafi ekki verið upplýstir nægilega um framvinduna borgarráð samþykkti í morgun heildarrannsókn á þriggja sekúndna fresti gengur stúlka yngri en átján ára í hjónaband alþjóðlegur dagur stúlkubarna er í ár helgaður baráttunni gegn

óvíst er hver tekur við rekstri vistheimilis fyrir geðfatlaða karla á Seltjarnarnesi forstöðumaður heimilisins segir að húsnæðismál geðfatlaðra séu í lamasessi félagsmálaráðherra segir að bænum beri skylda til að reka

heimilið tónlistarskólinn á Ísafirði fagnar í dag sjötíu ára afmæli skólinn er meðal elstu tónlistarskóla landsins og hefur áratugum saman sett mark sitt á bæjarbraginn á Ísafirði

dæmdi í dag ríkið til að greiða bætur í málum þar sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu braut á tveimur lögreglumönnum lögreglustjórinn vó að æru annars þeirra og sinnti ekki rannsóknarskyldu í máli hins í öðru málinu var ríkið dæmt til að greiða Aldísi Hilmarsdóttur fyrrverandi yfirmanni

eina og hálfa milljón króna í miskabætur vegna breytinga sem gerðar voru á hennar störfum árið tvö þúsund og sextán ákvörðun lögreglustjóra um að færa Aldísi til í starfi hafi verið ólögmæt héraðsdómur hafði áður sýknað ríkið af kröfum

í dómnum segir meðal annars við töku framangreindrar ákvörðunar mátti lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu vera ljóst að hún var til þess fallin að vera meiðandi fyrir áfrýjanda sem í áranna rás hafði

unnið sig til metorða innan lögreglunnar eins og lýst er að framan og verið falin aukin ábyrgð fáeinum mánuðum áður en ákvörðunin var tekin vó ákvörðunin því að æru áfrýjanda og persónu fyrstu

og við erum mjög fegin að það sé komin niðurstaða þessi viðsnúningur kom örlítið á óvart við höfðum frekar búist við því að héraðsdómur yrði staðfestur en það sem hann segir

þurfum að skrásetja betur í samtímaheimildir til þess að styrkja starfsmannamál þegar þau eru í ferli ég held að það séu bara allir fegnir að þetta mál sé búið í hinu málinu sem Hæstiréttur dæmdi í í dag var staðfestur dómur héraðsdóms í máli lögreglufulltrúa sem leystur hafði verið frá störfum í kjölfar ásakana um brot í starfi lögreglustjórinn hafi ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni en Hæstiréttur segir að

hafi ranglega verið borinn ríkið var dæmt til að greiða manninum eina og hálfa milljón í skaðabætur um þetta segir meðal annars í dómnum ákvörðun um lausn frá embætti um stundarsakir er íþyngjandi ákvörðun og bar lögreglustjóra í því ljósi að rannsaka til hlítar og af hlutlægni þær ávirðingar sem bornar höfðu verið á stefnda slík rannsókn fór ekki fram einungis

þar sem aðeins var rætt við þá lögreglumenn sem kvartað höfðu undan störfum stefnda og borið á hann sakir en hvorki stefnda næstu yfirmenn hans né aðra hver eru viðbrögð þín við þessum dómi hann kemur alls ekki á óvart vegna þess að ástæða þess að við þurftum að bregðast við á sínum tíma var sú að tveir menn lágu undir grun um spillingu í fíkniefnadeild annar hefur verið dæmdur en í

sem þú ert að nefna fór aldrei fram ákæra málið var bara fellt niður

þessa niðurstöðu alvarlegum augum já auðvitað er leiðinlegt þegar ekki hefur verið rétt að málum staðið auðvitað finnst okkur það við verðum hins vegar bara að líta á þetta sem lærdómsferli hafa þessir dómar einhver áhrif á þín störf ég á ekki von á því við erum með mikið af málum og þetta er bara hluti af þessu

oft á tíðum krefjandi starfi þannig að þú telur ekki ástæðu til að íhuga þína stöðu vegna þessarar þessarar niðurstöðu nei ég tel ekki ástæðu til þess um hálf milljón íbúa Flórída í Bandaríkjunum er án rafmagns og víðtækar skemmdir hafa orðið á mannvirkjum eftir að fellibylurinn Mikael gekk yfir vesturhluta ríkisins í gærkvöld og nótt vitað er um tvö dauðsföll af völdum óveðursins fellibylurinn Mikael varð mun öflugri en veðurfræðingar höfðu gert ráð fyrir óveðrið náði landi í norðvesturhluta Flórída

síðdegis í gær að íslenskum tíma og skildi eftir sig slóð eyðileggingar þúsundir flúðu undan veðrinu aðrir leituðu skjóls þar sem þeir gátu vitað er um tvö dauðsföll vegna óveðurins annað í Flórída og hitt í Georgíu um fimm hundruð þúsund manns eru án rafmagns

skólar á svæðinu verða lokaðir út vikuna sem

skrifstofur þúsundir voru komnir til Flórída og hófu störf í dag

talsvert dró úr styrk fellibylsins þegar hann kom yfir land Mikael gengur nú yfir Norður og Suður Karólínu þar sem fellibylurinn

olli miklum skemmdum fyrir nokkrum vikum sindri Þór Stefánsson sem ákærður er fyrir þjófnað á um sex hundruð tölvum úr gagnaverum er laus úr farbanni gegn tveggja komma fimm milljón króna tryggingu

frá málinu samkvæmt heimildum blaðsins er Sindri nú á Spáni ásamt fjölskyldu sinni tölvurnar sem stolið var eru metnar á um tvö hundruð milljónir þær eru hannaðar til að framleiða Bitcoin og annan rafeyri og eru

málið tók óvænta stefnu í vor þegar Sindri lét sig hverfa úr fangelsinu að Sogni flaug til Svíþjóðar og komst þaðan til Amsterdam þar sem hann var handtekinn fimm dögum síðar

Pírata í borginni segir að kjörnir fulltrúar hafi ekki verið upplýstir nægilega um framvindu hún segist ekki telja að borgarfulltrúar hefðu getað stoppað verkefnið borgarráð samþykkti í morgun að útvíkka rannsókn á oddviti Sjálfstæðisflokksins segir að margoft hafi verið varað við framúrkeyrslu borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun að fram fari heildarúttekt á endurgerð braggans við

fór rúmum tvö hundruð og fimmtíu milljónum fram úr kostnaðaráætlun Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi Miðflokksins hafði áður óskað eftir óháðri úttekt á verkefninu sem meirihlutinn hafnaði þess í stað var ákveðið að bragginn yrði hluti af úttekt innri endurskoðunar á verkefnum í tengslum við útboð og innkaup í samþykkt meirihlutans nú segir að allt skuli upplýst og enginn angi málsins skuli vera

ábyrgð núna er sú að tryggja að þetta mál verði upplýst að fullu og við lofum því að þetta mál verði leyst og það verði gerðar úrbætur á kerfum okkar nú voru Píratar í borgarstjórn þegar framúrkeyrslan fram úr þessari áætlun var sem mest tvö þúsund og sextán tvö þúsund og sautján hver er ykkar ábyrgð í því það hefur auðvitað vantað upp á að þetta mál hafi komið inn á borð kjörinna fulltrúa það hefur til dæmis ekki komið nægilega mikið inn á borð

borgarráðs en ástæða þess að við erum að afla gagna er sú að við viljum vita

hvort við hefðum getað stoppað einhverjum tímapunkti eftir því sem ég best veit get ég ekki séð að svo hafi verið

oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn segir þetta mál á ábyrgð borgarstjóra og að margoft hafi verið varað við framúrkeyrslu í verkefninu það er skjalfest að menn vissu af þessu fyrir átján mánuðum síðan og brugðust ekki við var ekki boðið út og þetta fór fram úr og svo framvegis en það er náttúrulega framkvæmdastjóri borgarinnar sem er borgarstjórinn sem þarf að svara fyrir þetta hvernig þetta gat gerst með aðgerðum hans og aðgerðaleysi sameina á Seðlabanka Íslands

er vinna hafin á vegum ráðherranefndar um efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins forstjóri forsætis og fjármálaráðuneytin tilkynntu þessi áform í dag breyta þarf lögum og fleiru og verður markmiðið að efla traust gagnsæi og skilvirkni við yfirstjórn peningamála meginmarkmið peningastefnunnar verður áfram að viðhalda verðbólgumarkmiði sameinaðar stofnanir eiga að tryggja skilvirkni við framkvæmd mér líst ljómandi vel á þetta ég veit ekki enn þá hvernig hvernig þetta á eftir að líta út það er bara

mikið verkefni fram undan í júní voru kynntar hugmyndir í þessa veru í skýrslu um endurskoðun peningastefnunnar

hefur margoft lagt til sameiningu og nú síðast í september og vill sjóðurinn að eftirlit með fjármálakerfinu verði í Seðlabankanum fjármála og efnahagsráðherra sagði tuttugasta og sjötta september að vel kæmi til greina að fara að tillögunum og ég get

tekið undir það að við eigum að passa okkur því að vera ekki með einhver hætta er á að hlutir falli milli skips og bryggju stefnt er að því að lagafrumvörp um þessar breytingar verði tilbúin í lok febrúar er að verða tuttugu ára

mikla eldskírn og búið að byggja sig mjög vel upp þannig að við þurfum bara að varðveita það sem vel hefur verið gert og vinna þá að þessu þannig að það besta frá báðum stofnunum nýtist inn í inn í framtíðar stóra stofnun hvernig sem hún verður svo skipulögð þriðju hverja sekúndu árið um kring er stúlka undir átján ára aldri gift oftast sér eldri manni alþjóðlegur dagur stúlkubarna er í dag það eru líklega ekki stórtíðindi en stúlkur eru um helmingur barna um allan heim þær eru jafn ólíkar og þær eru margar fást við ólíka hluti og búa við ólíkar aðstæður sumar syrgja farsímann sem þær týndu í nýafstaðinni flóðbylgju í Indónesíu aðrar eru býsna ánægðar með lífið og tilveruna enn aðrar eru gefnar í hjónabönd alþjóðlegur dagur stúlkubarna er í ár helgaður baráttunni gegn

í nýrri skýrslu samtakanna Barnaheilla

kemur fram að þriðju hverja sekúndu árið um kring er stúlka undir átján ára aldri gift oftast sér eldri karli ef áfram heldur sem horfir verði hundrað þrjátíu og fjórar milljónir stúlkna giftar á árunum tvö þúsund og átján til tvö þúsund og þrjátíu í skýrslunni kemur fram

að barnahjónabönd rýri lífsgæði milljóna stúlkna og hefti möguleika þeirra til menntunar giftar stúlkur eru sömuleiðis líklegri til að deyja af sökum sem hægt er að fyrirbyggja um sjötíu þúsund stúlkur á aldrinum fimmtán til nítján ára deyja árlega við að ganga með eða fæða börn aukin menntun stúlkna er talin langmikilvægasti þátturinn í að sporna Hjálpræðisherinn hyggst hætta rekstri bjargs vistheimilis fyrir geðfatlaða karla eftir fimmtíu ára starf aðstandandi segir að skömm sé að málinu Hjálpræðisherinn hefur rekið heimilið í fimmtíu ár en hyggst ekki lengur koma að starfsemi Hjálpræðisherinn vill að hið opinbera tryggi áframhaldandi rekstur þess forstöðumaður vistheimilisins segir að heimilismenn hafi prófað ýmis búsetuúrræði en þetta henti þeim best henni finnst skelfilegt að Hjálpræðisherinn ætli að

hætta rekstri en segist tilbúin að stofna sjálf fyrirtæki í kringum hann fáist til þess fjármagn

í upplausn með sjö geðfötluðum karlmönnum sem

eins og stendur virðast bara eiga vera á götunni þrítugasta og fyrsta desember við erum skelfd við erum reið við erum með allan tilfinningaskalann málefni geðfatlaðra og húsnæðismál eru alveg í lamasessi í landinu það vitum við og ekki hendum við þessum mönnum bara á guð og gaddinn aðstandendur hafa stofnað félag til að knýja á um framtíðarlausn fyrir heimilið ég veit það að vilja búa þarna áfram og þeir eiga rétt á því einfaldlega ég trúi ekki öðru en að ráðuneytið knýi fram viðunandi lausn í málinu ég held að við búum í

þannig samfélagi að þetta verði ekki látið viðgangast en sveitarfélagið þráast við

og það er bara hreinasta skömm af því árið tvö þúsund og ellefu færðist þjónusta við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga bjarg er á Seltjarnarnesi og þar eru allir vistmennirnir með lögheimili samkvæmt skriflegu svari frá Seltjarnarnesbæ ætlar bærinn ekki að taka við rekstri heimilisins honum sé

ekki skylt að taka við rekstur bjargs hafi aldrei komið til tals við lagabreytinguna bærinn telur réttast að ríkið semji áfram við Hjálpræðisherinn um starfsemina félagsmálaráðherra segir að félagsmálaráðuneytið muni tryggja að Bjarg verði rekið áfram en Seltjarnarnesbæ beri skylda til að sjá um reksturinn bærinn telji svo ekki vera og því hafi ráðuneytið í dag óskað eftir liðsinni sveitarstjórnarráðuneytisins við að beita þeim úrræðum sem

til eru í lögum til þess að fá Seltjarnarnesbæ til að sinna sínum lagalegu skyldum hvort það séu dagsektir eða eitthvað annað eigi eftir að koma í ljós og þangað til munum við að sjálfsögðu tryggja aðstöðu þessara einstaklinga en ég ítreka aftur að Seltjarnarnesbæ ber skylda samkvæmt lögum að sinna þessu og mér finnst að sveitarfélög af jafn miklum styrk og þetta sveitarfélag er eigi að taka á svona málum af meiri myndugleika

segir að það sé algjörlega skýrt hjá ríkisstjórninni að krónu á móti krónu skerðing öryrkja verði afnumin og það verði gert í samstarfi við Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp þingmaður Pírata segir vel hægt að afnema þá skerðingu án þess að ráðast í stórtækar kerfisbreytingar málefni öryrkja voru rædd á Alþingi í dag þar sem málshefjandi beindi kastljósinu að slæmum kjörum öryrkja og krónu á móti krónu

skerðingu sem kæmi sér verst fyrir fólk með lægstu framfærsluna króna á móti krónu skerðing komi í veg fyrir að fólk sem sé vel vinnufært að hluta taki að sér hlutastörf hvað þýðir króna á móti krónu skerðing jú það þýðir að ef þér eru réttar einhverjar bætur laun styrkir með vinstri hendinni kemur sú hægri og rífur þær allar

meira til hverjir lenda verst í þessu af öryrkjum jú það eru konur Guðmundur Ingi segir að afnema verði þessa skerðingu

sama streng taka aðrir þingmenn það má beinlínis halda því fram að núverandi fyrirkomulag geri lítið úr vinnu þessa fólks sem getur og vill leggja sitt af mörkum því þeir eru jú ófáir það er alveg þekkt staðreynd að það að lifa með fötlun eykur jafnframt líkurnar

á því að lifa í fátækt það er vel hægt að afnema krónu á móti krónu skerðingu án þess að fara í stórtækar kerfisbreytingar þetta er ein einfaldasta einföldun sem hægt er að fara út í og þetta veldur stórum hópi fólks miklum áhyggjum sem þau ættu ekki að þurfa að ganga í gegnum félagsmálaráðherra var til svara og hann sagðist hafa verulegar áhyggjur af nýgengi örorku en sagði gríðarlega mikilvægt að bæta

kjör öryrkja það er í vinnslu að afnema krónu á móti krónu skerðingar það er á dagskrá hjá núverandi ríkisstjórn að afnema krónu á móti krónu skerðingar hvernig það er gert verður í samstarfi bæði við þessa nefnd sem að þegar er að störfum og við hagsmunasamtök bæði Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp þannig að það liggur algjörlega skýrt fyrir saksóknari krefst tólf til fimmtán mánaða fangelsisrefsingar yfir Hreiðari Má Sigurðssyni til

viðbótar við þau sjö ár sem hann hefur þegar verið dæmdur til verjandi hans segir útilokað að refsa honum meira saksóknari sé í fordæmalausri tilraunastarfsemi síðari dagur aðalmeðferðar í umboðs

gegn Hreiðari Má og Guðnýju Örnu Sveinsdóttur var í héraðsdómi í dag málið snýst um rúmlega hálfs

lán sem Hreiðar fékk frá Kaupþingi til að kaupa bréf í bankanum af sjálfum sér Hreiðar hefur í þremur öðrum málum fengið samtals sjö ára fangelsisrefsingu síðasti dómurinn fór út fyrir refsiramma efnahagsbrota vegna ítrekaðra brota

Hreiðars og í dag sagði Finnur Vilhjálmsson saksóknari að það ætti að gera aftur og auka refsinguna um tólf til fimmtán mánuði til viðbótar Hörður Felix Harðarson verjandi Hreiðars sagði þetta fráleitt útilokað væri að refsa honum meira og það í máli sem einkenndist af fordæmalausri tilraunastarfsemi saksóknara aldrei fyrr hefði maður verið ákærður fyrir innherjasvik í viðskiptum við sjálfan sig og lántaki ákærður sem aðalmaður í umboðssvikum saksóknari krafðist sex til níu mánaða skilorðsrefsingar yfir Guðnýju Örnu sem var fjármálastjóri bankans Sigurður g Guðjónsson verjandi hennar sagði hana saklausa og krafðist sýknu sérstakt innræti og hugarfar þyrfti til að klína sök á fólk sem hefði bara reynt að vinna vinnuna sína við viljum að hver og einn geti lært tónlist á sínum forsendum ekki endilega til að verða atvinnumenn segir skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar í sjötíu ár hefur tónlistarskólinn sett mark sitt á bæjarbraginn á Ísafirði tónlistarfélag Ísafjarðar stofnaði Tónlistarskóla Ísafjarðar árið nítján hundruð fjörutíu og átta lengi vel fór starfsemin að mestu leyti fram á heimili fyrsta skólastjórans og annarra tónlistarkennara í bænum ef að nemandinn hefur ekki eitthvað til að stefna að þá missir

hann áhugann einnig verður nemandinn að læra að koma fram fyrir annað fólk leika fyrir aðra

tók við skólastjórn af föður sínum og hefur skólinn því lengst af verið í höndum sömu fjölskyldu þræði sem er mjög mjög heill og það er gaman að þróa hann áfram vera vakandi fyrir því sem framtíðin þarfnast

ekki að öllum bjóðist að læra tónlist

af því að mér fannst þær svo ógeðslega flottar og þannig

hvað finnst þér skemmtilegast að spila á gítarinn bara nóturnar og lögin og svona einhver lög sem þér finnst flottari en önnur

skemmtileg ekki hægt að velja og hann hefur lagði áherslu á að skóli væri ekki hús heldur fólk fólk sem hefur búið fjölmörgu íslensku tónlistarfólki frjóan jarðveg á laugardaginn verður afmæli tónlistarskólans fagnað þá verður til dæmis farið að gamalli hefð og

á morgun verður

átt gola eða kaldi að mestu skýjað en úrkomulítið undir kvöld snýst vindur til áttar með úrkomu um landið austanvert hiti verður á bilinu tvö til átta stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir

við ætlum að tala um Kötlu í kvöld á morgun eru hundrað ár liðin frá síðasta Kötlugosi og við ætlum að heyra um nýjar kenningar um þetta hættulegasta eldfjall Íslands og

og í menningunni verður rætt við Ólaf de Jóhannesson sem leikstýrði hrollvekju fyrir Netflix

Guðjón Valur Sigurðsson gefur ekki kost á sér í mikilvæga leiki Íslands í undankeppni karla í handbolta síðar í mánuðinum hreint út sagt ótrúleg hola í höggi leit dagsins ljós á breska meistaramótinu í golfi í dag og íslenska undir tuttugu og eins árs landsliðið fékk heldur leiðinlegar aðstæður þegar liðið mætti Norður Írlandi í Árbæ í dag Hæstiréttur sakfelldi íslenska ríkið í dag í tveimur dómum fyrir að brjóta á lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu lögreglustjórinn telur ekki ástæðu til að íhuga stöðu sína vegna dómanna margoft var varað við framúrkeyrslu í braggamálinu að sögn oddvita Sjálfstæðisflokksins í borginni oddviti Pírata segir að kjörnir fulltrúar hafi ekki verið upplýstir nægilega um framvinduna borgarráð samþykkti í morgun heildarrannsókn á þriggja sekúndna fresti gengur stúlka yngri en átján ára í

hjónaband alþjóðlegur dagur stúlkubarna er í ár helgaður baráttunni gegn

óvíst er hver tekur við rekstri vistheimilis fyrir geðfatlaða karla á Seltjarnarnesi forstöðumaður heimilisins segir að húsnæðismál geðfatlaðra séu í lamasessi félagsmálaráðherra segir að bænum beri skylda til að reka heimilið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

punktur is en við þökkum ykkur samfylgdina það sem af er

verið þið sæl